Injo bahinea nu ni utte pertama battu ri tau toa na rolo, annguppa battu ri ata la'lasa ri paka siri'mi intu si pammanakeng, jari na ni usseng memang mi ntere pakua pammake na, inni bahinea punna pammanakengna karaeng ji ballo, intu punna ata la'lasang o ako'mo kodong ka siri-siri' jaki intu bela, kedua na ni hoja intu sipanna-sipa'na mange ri tau toa na atau ri tu maraeng a haji ji ka atau ka anre angguppa ka gassing pare-are ji lampa ri tau toa na, nampa nguppa todo gassing na hesere ji ampi balla na, ka injomi na paka sessa jaki gitte punna a'jari i burukne, jari na ku utte memamng mi nu ballo ji inni sipa'na, maing injo macca ji-macca ji ka a'pallu nguppa ka tala macca a'pallu naa ni buntingi sessaki intu anjari buruknenna ka punna nganreng ki apa gassing na malli pa-pantarang nampa inni pa'nguppang a ri kampong ganna-ganna todo'.